फलो की स्मूदी बनाणू एक ब्लेंडर मां फल दही दूध शहद चीनी का डलद। फिर यूं सबथे आपस मा मिलैकी बराबर फिर जब मुलायम ह्वे जालू फिर ठंडू ह्वेकू बर्फ का टुकड़ा मिलै द्या वेकू बाद स्मूदी थै एक गिलास मा डाला और पे द्या।